וויזוי א זיפל קען דורכזיפען <hesitation> זאכן. ס'הואט זייער אסאך קליינע קליינע לעכער און נאר זאכן וואס ס'קענען דורכגיין די לאך פאלן אראפ און די גרעסערע זאכן בלייבן אויבן ווייל ס'קען נישט אדורכגיין און אזוי קען מען דורכזיפן זאכן.